Jadi najolo ompak menek iba biaso dentong i suru inanta i bagas i ke pakuhurkon arambir jadi kan anggo na binoto arambir i ompak menek menek iba baen manggule mei kan marmasak baen gule, rupana selain manggule gok do kegunaan ni arambir on misalna <hesitation> pas umpamana ke iba pagiling mangkuhurkon arambir kan i pangido mei manombo aek nai i tu uwak uwak on jadi adong tetangga niba na lewat i na mangkuhur i balakang bagas i guarna etek lia soalna kan etek niba <hesitation> umur nai i toru ni umak niba jadi biasona pala isuruonna mangkuhur i paoban kon na mei arambir i sabijik arambir na mar-mar takar dope na indape i bola jadi ke me tusi dung ke tusi tokinnai i bola etek i mentong arambir i kan adong mentong aek na i pangido mei o etek jauma jolo aek nai mancubo ningia i i cubo mei aek nai oni abis i pala umpamana adong manombo i bagasan nai adong gumbo isi mei giot niba mang ahai na i i pangan mei gumbo nai jadi na jopan roa niba ompak menek pala umpa umpamana pakuhurkon arambir iba adong gumbo na i sajo mei giot niba i pangan mei gumbo nai. Dung i pangan gumbo nai tokinnai kan mang i kuhur arambir on biasano mangoban ayan don jado adong ayanna songon baskom ioban mei ayan on i ginjang nai mei arambir na pas mardalan tu bagas kan adong dei tong arambir arambir na bontar bontar nai jadi ngape dot na coklat nai adi na daging ni-daging ni arambir nai dopena jadi biasona i panganan mei na mantap an dei manis soalna santan nai kan dungi pala umpamana dung sampe tu bagas biasana baen manggule dei na anggo i huta sudena hampiran sudena masakan marsantan dei muloi ngon sayur manggule na gule sajo pe adong gule sayur jadi adong sawi sawi na rata i bisa dei i gule siak i jadi gule siak on biasona pake santan nai pake lasiak na madung i giling dot bumbu bumbu na lain i campur mei na biasona adong mei paroncana adong tong muse pala manombo ma i baen baledang na pala ngantong manombo manggule seno pala ngantong manggule <hesitation> manggule-manggule toge na gule manis pala gule manis biasona ngapake aha i bawang putih mei dot bawang merah i baen santan na baru i baen sayurna tapi na paling gok i pake memang baen manggule manuk dei apalagi tiop ari sabtu na jolo pasti manggule manuk sajo dei i bagas i i sajo dei gulena gule manuk gule siak abis ntong pala umpamana bulan puaso. Macam macam mei manombo ma i baen agar agar on santan on agar agar santan pala umpamana manombo ma i baen jadi aha ma i baen jadi <hesitation> i baen jadi sonop pala manyonop tong biasona pake santan, santan juo dei dungi <hesitation> adong muse ntong santan on i pake biasona na mambaen aha mambaen bubur kacang ijo ipe na biaso i pamasak baen marbuko dei dungi ntong na na paling menarik museng santan on santan on bisa ibaen jadi vco jadi vco i virgin coconut oil na bahasa na mungkin minyak murni kelapa jadi unjung do na jolo pas umur umur lima bolas taon sanga umur umur opat bolas taon sering do dot na lewat i dot inanta i bagas i mambaen miyak vco on jadi santan on biasona dung i dung i pakuhurkon arambir on kan jadi i kuhur mon arambir on i kuhur arambir on dua pulu dua pulu aha lobi dua pulu arambir dungi tapi ulang sampe ona na coklat nai na bontar nai mia buaton on na habis i biasona ioban mei tu bagas sa ayan mentong arambir i kan dung sa ayan arambir i i baen mei aek nai sada banding dua jadi sa oni dua arambir sa liter aek na i baen mei baru i poro mantong dung i poro sudena santan nai kaluar tokinnai na i mikser mei. I mikser tolu jom dung i mikser tolu jom sampe betul betul songon pecah santan domana santan on o arambir on baru abis i ipat ibaen mei tu bagasan ni ahai tapeles na godang tapeles na paling godang abis i i padiar ma soni isi i tutup ma dohot i tutup dohot <hesitation> kain dohot i baen palastik na baru i lakban i padiar ma selama dua pulu opat jom na dung mar pisah miak nai dot aek nai incogot nai ntong i aha mei kan i ela mei jadi i ginjang nai adong mei dadak na i na ngon arambir nangon santan i dungi adong i tonga miak nai dung i tonga miak nai adong i toru nai muse aek jadi aek on biasona miak on i ela mei i ela i taukkan mei pake aha pake sendok na menek pala nga pake sonduk mei i taukkan dungi tauk i saring mei pake karotas saring sampe mela sude miak nai sampe ias pala umpamana dung siap tokinnai i pamasuk mei tu botol dung i pamasuk tu botol vco on tokinnai bisa mei i inum sanga bisa i pake baen kegiatan kegiatan na laen misalna songon i apuskon tu kulit niba sanga i inum sanga i baen baen manga-mangaruti na mar ngaolan.